A mɛ we lesiya nɛ jenu lo ma tete ho dimiyan mu sin mɛna ma tete abe mesiyo a nunɛ lo yi lena mi lenu lo de bɛ te ni lenu so lo de bɛ te ni lenu so dɛ oyi lena lenu to ho dimiyan siyo te o lenu a to hɛtian o huru to o lere wa siyo o za ma ɲimu o mamani na ɲimu yi bɛ'a ho dimiyan a vo o lere nɛ o lena han mi ve